חַאַלִּיָּא כַנִּתְחַ'דֵּם עַל מְשּׁוּעַע שַׁחְסִי, כַנִּתְחַ'וּל נְתְעַלֵּם מְהַרַה גְּדִידָה אֶלִי הִיָּא תַּסְמִים אֶל-מָווָאקִע אֶל-אֶלֶקְטְרוּנִיָּה. אֲנִי מְתוּחָ'ס לִיּ בְּזַבַּא, חִית כַיְּעְטִינִי פְרְסָה נְטַלַּק אֶל-עַנָאן לְאִיבְדַּאא דִיָּאלִי, וְנִשּׁוּף אֶל-אַפְקָּאר דִיָּאלִי כַּתִּתְחַוַּל לְחַאגָּה וָאקְעִיָּה. הַדִּיּ מְהַרָה גְּדִידָה כַתִּפִידְנִי בְּזַבַּא פִי אֶל-מֻסְתַקְבַּל, וְכַתְּחַ'לִינִי נְחַסּ בְּאֶל-רִדָּא פִיּש כַנִּתְקַדֵּר נְבְּנִי חַאגָּה מִל-אֶל-צֵפֶר.